Ny fomba fitahirizana ny tongolo sy ny tongolo gasy an, dia alaina izy ilay mbola misy an'ilay tahony kely iny, dia ahantona ambony mba tsy ho tratran'ny hamandoana fa manjary lasa bobongolo dia maimbo dia simba izy avy eo.